जो ईरान देश है ओला बहुत प्राचीन देश माना जाते इसलाम के आऊ ऐला दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता म एक माना जाते आऊ भारत के भी संस्कृति माना जाते कोनो कोनो जगह म जहां हिंदी बोलत जात हे।